اذا نقدر نسافر لوين نحب نروح دوكا كيما راني نروح لطاليان نروح لنابولي ندرب فيها وحدى بيتزا نابوليتانة باسكو علاش شفتها غيركيما في فيلم وعجبتني ندرب بيتزا نابوليتانة ونولي لدار